Nina na kina ná lavadero té inda duá un <hesitation> kuedentodoná damana te inganrana kuna nama kuana nunroxi tadaken xadakena nruté <hesitation> nruté nguayó xana kininá damana.